. Níñasusoo muḃabariŋe boafiamiġaɭo amirembo nihaŋeḃasembe. Mérumunda waɭua moraḃaḃun wálonźa. Mbõ ñásoo kúpiawaġuɭo víakapies, nuġuyaviaro, nuġuyaḃarara. Vó amirẽõ hanoriŋuimiṗ añadiḃasembe.

Bariŋeḃo boafiamiġaɭo niḃurĩsemben amooġo mowadedele waṗene ebiaminimodele, ineźangen ovuob. Ovuob éñasulosis, nimbenenaġudipa néḃe, nehanẽkuġudipa kíġi koźakoinii kuluno, naetãe dóo enembulaġahãrũ síhe, eñahãrũ síhe eḃaan, nena sísis ne- negien dólo pask káidianiġaḃe kom oḃuo mími, oḃuo, níġazodosihe kaḃaniġaena foluno niġa- niġaefimenna. Dõk bariŋe boafiamiġaɭo ñásoo e- e- emambongemaŋ temuṗe budiale núḃungui semben. Núhutomoo numuini éṗis. éṗis elanemãkengen nédodúlu dúlu pask káleġamo koletiaeḃaan, éf- édodúlu dúlu nuġueraw éṗis, níġaleġamonumuinibulorepiḃobombo. Dõk déṗidii káñaḃe ĵuskaa níġaruy, níġalesis kañare nídeṗidii. Muḃeġuśe nanamuxumo muṗe numuegũlõ nii káḃe- kaźonen sísisihi sóimisiripuõs. Dõk siripuõs amiñadola éṗis nísisihesihi apuomepuõs nimuxumo. Mími nna amoniñañare síhesihi. Dõk, mudiale numuinibuñare afiamiġaɭo burirĩsembe amooġo ésurtu numutombe, ázieġupapanuġuḃemoniġaruy, kufia momureglemi níġaruy kaɭo káruy níġaruy ñóanemelomiama dõk tuĵur areperdesembeni nikareŋ biḃariŋe bíḃi. Nímuɭeġu viaro, viaro ee- níġaruy rek kumooġo níġuriongen. Noɭẽ amooġo mareɭeġakuo ka- ka- kaguoviarale pur eśesohulaeśe. Dõk ínikamãġaɭo níġaruy rek. Kañareŋ síripuõs kaḃaan, víarovii níġanawo niġareŋ, kaḃaan niġaleḃuna ímieṗ niġareŋ. Iyo buhimewa kúdio muṗe. Kúdio niġapuõs, kañaġopuõs, kapuõrepuõrepuõs niġalama. Kañalama dõk wa kúdikoġuḃamesuka, désukadidoñasimimamiminumu e- e- edial ésuka, númuhel númuhel ésuka. Dõk aśemañaḃananamonaɭen, niġalaniźiduo níġaḃenuḃunaa, níġaḃenuḃunaa muñaźa ónaofuon, ġúriga, moñadianuḃuini ee- kom búno. Moini kom nóno amiñaḃolenixumen. Múmuxumemimi ileleġaɭo tami kálele muxumemorek. Memuḃay múngungumuṗe amooġo sembe mómusie. Diḃaniɭo na órere maxunaralowaraźa maralowa niġaɭo nimowañamehimeźa purġaɭo nehaŋuźa neḃayasembe túĵur. Mósimo bariŋedele bumãkelus. Níɭeġu iźĩ ósihi. Iźĩ kañaheḃalo niġana niġaa- níġaeḃe kuluno niġaefimẽhelo. Kamaġañatiatotia, iñaḃanieźũ, níġananiġaṗuy. Kúɭeġu kio, kio ókiġi muṗe. Kio niġanakiġo, niġanakiġo níġ- níġaṗuy kaḃaan sohe niġaɭẽhe. Kañaheɭeniġafaśu, kafaśu níġariŋ, niġanalo sohe míminiġarin. Ósi muṗe kuśenuġuźonẽhe kom eĵãr emafe par ŝio sóbubuõhe. Numuinibariŋe afiamiġaɭo búɭiɭiźi, burĩsembe. Númuɭeġu fifio busiseho, kaɭonoźiẽ, niɭẽhofoɭe, moñaɭenireho, añarehaŋukalon nímomimi doe dónehuśa nixaxabaririŋebo, ahaŋubooalon nimuinieṗuolo, nihaŋunirẽhe. muṗe múngungu sembenioriŋo bariŋewa bórewa. Eriŋeonak ehandekamieŋ témutiamunda báñiġukoremaŋ kareŋ vériŋevii vóoġangu sembe. Paske ñásoo emeingen hane bórotis etian néluṗ via- vokudĩ, vokudĩ nérionge. Betey bubo mimom ee- búbombo ãmemtã. Vokudĩ bariŋeḃo bíḃi kañaɭeġeḃa bóroti kabuḃuhime bíḃi kaleźa bóbuombo, vokudĩ. Múnda áśeañiulu úlu amiɭale bálulinźe, báxedeinźe vokudĩ manaba mánaḃanaxedeni osusoho fíhi alork bariŋeḃo ómbinetiam, kom źaro muriãriãpan épinumuḃesukre, numuzuni. Miminna bariŋeḃongen, dõk núḃungu sembe.